कंप्यूटर म प्रिंटर ल जोड़ना बहुत आसान होथे। पहिले प्रिंटर के केबल मन ल कंप्यूटर म लगावा। ओकर बाद ड्राइवर इंस्टाल कर के प्रिंटर ल कनेक्ट कर द। ऐड डिवाइस करे के बाद तोर प्रिंटर जुड़ जाहि।